גרייט אן אייער, זאלץ מיט אביסל טשיז אדער וועדזשטעבלס, קראך אויף די אייער אין א שיסל, מיש זיי אויס ביז זיי זענען גוט אויסגעמישט, לייג זיי אריין אין א פאן, אין א פען וואס איז פיין ווארעם, פיין הייס, לייג אריין אביסל פוטער אז די אייער זאל זיך נישט צוקלעבן צו דעם, לאז עס דארטן קאכן פאר אפאר מינוט ביז ס'איז גענוג הארט און אפגעקאכט, נעם עס ארויס און עס עס געזונטערהייט.